في المكان اللي اشتغل فيه عندي حوالي عشر نوافذ. النوافذ هذي تخلي المكان مليان نور. وتدخل هواء منعش. احب وجود النوافذ انها تحسن الجو في المكتب وتخلي الواحد <hesitation> يحس بالنشاط بعد المناظر اللي نشوفها واحد تعطي روحي كده وتخلي اليوم يمر بسرعة.